من الأقدم هوايات عندي هواية المطالعة كنت نحب نقرا برشا قصص، ناخدها من المكتبة الموجودة في المدرسة متاعنا آنذاك، وغربنا بها معلم كان يقري فينا، كان كل مرة يشجعنا أننا نقرأوا كتاب، مثلا يحكي لنا جزء منه ويخلينا متشوقين وأحنا نجروا للمكتبة ناخدو ونقرأوا في ساع-في ساعة بنرچعوه هكذا دواليك.